Ase mahebeloe, nama nuanaile lua senai hasuana dumuanai manawa senai hasuana akuse seluse mapineke hade kade manawake deka selui akuse hoho'e mata itai ono piase matai wai ihonu hasuana duwe muanai nai iloi dadi duwenide itotamide na akuse mianelole hoho'e, miane maase maseluai hoho'e nama iyele na kuse mahaluku na waluku nu lumanamatai ma ohine maotiyeiy, maotuey yoho'e naakuse malahuwai luma sepu sepu sai ite masepuka matu'e ma atole dekana sedawese sihasuana. Mee nama ma atolano matue matue souna maselui ihomoho omo'o <hesitation> akuse apelua si hasuna ke sihono ho'e, siselu uwe <noise> ama'a mu <hesitation> sisei akuse iselua mu amamu, ni ana amam amaise apiuei ni amai Duwe muamamu ite sapuna haikeho iyele, nama hselua piasena <hesitation> mapina apiase mikila iloi idadi duwemi, inaide akuse maselu hohoe nama hasuana ke hohoe lepai nahede mapina ake <hesitation> use'e lupana mapina inai ideho kupana na akalia udmona kupanisa mo anele iloa ksueai na dea mahatapai uwa niapaleua ada tianake muliana namami hasuanake niselini dapinasike pidapinade ni manawa de akuse miselo hohoe. Na dawese ni honotuka ni hasuana tuka ela tuka aku aku mianaik nui mianisia tuka luaz luazis luami mata kuse muselu luamai hoho'e tuk ni tunu halate.